Oli babé naŋ ubilé éjoow bu gawu gapoor, aw béjoow umojuul maal nufofohéén taan uñúmé gawu. Ufofohéén ufaak nubalé, nuwu, jambi pusihéér yayu éyuho wala nékani gasomut, wala néyogéni. Babé moom aw bémojul maal mamu nufofohéén tuu nuŋaar furaas fafu nuwu ufaak nubalé no gapoor gagu maa guyuho, go bécéét, maa guyuho bu gayogéni éém.